نختار اني نتحكم في احلامي انا علخاطر كي نتحكم في احلامي نجم نفهم العقل الباطني متاعي شنية عندو شنية مشاكلو هكاك نجم نواجه مخاوفي حتى فالحلم نجم نعيش حياة كاملة في احلامي و تكون معناها في بيئة هادئة دونك نختار الاحلام